Ar, aras, naien, nagala, muanan, gunumur, gamura, gamin, gamiala, manaburuan. Manaburuan, ga namurit, manaburuan ga narain, manaburuan ga naien, manaburuan ga nagala, manaburuan ga muanam, manaburuan ga gunumur, manaburuan ga gunu, gamin, manaburuan ga gamiala narain manaburualapien.